Taa waɗay soggu e luumooɓe to luumo, arande taa wari a raari huunde, ettunde, ngaɗa ka raaruki nde, ndaara illa mayre kuɗaa nde, nden boo inna ceedoyi seɗɗa, to mo feƴƴoyi ceede ngaɗa ka ustuki ceede ɗen, har ɗe pamɗa, to ɗum hewti ngaɗa bo a dillay tawa waɗi bo a dillay o nodditima sey ngara tun timmina